Bo bha yen bho somasane, fa bhonang osome sane gwen ne. ohahara osome ara inana obhazi, ozama bho somarethan obhazi oro bhunwe aifumeto bhinwe aji aro asse roso izaio ara bhevenbhavi babhe kubho sao naa ani obhoro. aye aro rosa izai saam rodaa madam mo. moo ro saa dee nang osomesane bho daojahaa. ani re anang doo aza ero oja asiomesane ora ohahorea obhazi o ara kumani nndaa nro, nra ohaharaa abhazio ozama bhu nwqe aagwe oro, saa dee na osomesa ne bho da ahahara ana bhoven faa anum naa yeng fanyeng noo gwem ara nto somesane oro jo nu nzia nyemg noo obhanabhana bho hesasa seem ara homara kwe ho damaadam ara nto ro remene mene iso. amera kwo onoo oro jo nang kwaraa naa anu nta kum ma yeng ma bha hạạhạạmạạ. ma bha vaa aro noo aiso aanum ma bhe naa mfiang ara homera kwara ja ora aras amera aakwumo. ozuma aakum, nyina homare kwo jo ro saan naa onoo noobhun fia ara rofem aasum saa vaa anoo noo hanaa homare ihiri ihiri ihiri hanasa anaa ru sanyeng onoo gwo nang homora kwen ne Gwo haharaa amere aakwum saa naa anoo gwerr. saa vaa anro gwere, anum na gwo ja saa mo yeng saa nfumeto bho chee ro ntaa kwa noo bho chee re ora bhoti etaa ma bho gworee nta sa kubho bho gworee re mong yeng homare kwa gwa nan re ozama ora homare kwa agwo a yina anum na humo nzaa arara anoo gwa na naaro ara anoo gwa no man naa arao ara emare aakwo re anum na humo azaa anas ru sayina homare kwa odamasdam ayina homare kwa hohara, homare gwagwane gwo ra heezere sen hoyina. homare a gwageane gwo ra reto hozere hoyina, sayina homare kwa ni aja ayina yina homare kwa hodamaadam o gwo jap oro opoo ra ohaan o yeng soo ro ah gwa gwa ne hwem ayina yina homare kwa odomadam o. gwen ne ora homare kwa onum nyeng mo noo. ma hara naa onoo gwee, anu etoma jo ja etoma vaana vaana vaana haana etoma hiri hiri hiri hanaa, etoma ohehena hanaa, ohehena ara subho, ayeng bhaven too ara foo hora avaa taa oja araa anoo subho homera kwa ni hao dam oja nym humuovoi bho naa ro ozama ayina reman sro harara aro nja haruma kuro. nsaa bho kpana anro gwa gwa rạạ asi agwo arana nang nyeng nro ara anoo ohehena anum ma shi hebob are gwo Oyina yina onoo gwo shi ehob ara onoo ohehena, onoo gwere onoo ohehena ora maa ara num kum, ma saa shi ehob ara onoo ohehena, anum ohehena ma naa. ozama omera akwe maa nyina nzira nu etoma naa homare kwa meero tira anum o. nka kuy ntaa mo someraton mshi ashi ehob aroi fon noom o. hurumasum hekpbhe, bhaaraa bhanoo baa gwa bheveen o. ara bho tuu razoor bha gwa ewunu ma je kpoe re. maa ja ra bha fii bha joon re. maa bha saa bha sabha sabha re saa bha naa bheven bhen ne asi anum bhen bene haanaa. ozama homare kwene haa uzebo bhoven nss ro bee ora, naang hothere aro khe nta ra bha vaana, nti ro jo ro